Ащ фэдэ чӏыпӏэ сиуцомэ зэрэсшӏыщтыр сшӏэрэп арау къэсӏон слъэкӏыщт непэкӏэ зыпарэуи сызекӏощтэп сыда пӏомэ ежьхэм зэхафыщт, ау упчӏэ сикӏалэ иныбджэгъухэм язэонэу сыда ушхьагъу хъугъэр?

Ар зэлъытыгъэр илъэсым иуахътэу итыр ары. Гущыӏэм пае гъэмафэм сэ сикӏас чэрэз хьалыжъо сшхынэу.

Шъохэр зэкӏэри сикӏасэх, ау анахьэу сикӏасэхэр шӏуцӏэмрэ фыжьымрэ. <noise>

Анахьыбэу сикӏас сиунагъо уахътэ дэзгъэкӏонэу. Си <noise> сабыйхэм, сянэ-сятэхэм, сшы-шыпхъухэм, сишъхьагъусэ. Ау етӏани сизакъоу уахътэр згъэкӏонэуи сикӏас. <noise>

<noise> Экономикэм <hesitation> даоу щыхъугъэхэм я еягъэ къысэкӏыгъ. Сыда пӏомэ уасэхэм ахэхъо. Тызэрэфэягъэм фэдэу къычӏэкӏыжьырэп. Ау <hesitation> амалэу щыӏэхэм задятэгъаштэ. Щыӏэныгъэм зэрэзэблихъурэм елъытыгъэу тэри тэзекӏуэ. Тыгу дгъэкӏодырэп.

Кур зесфэнэу изын тхылъ сиӏ. Арэу и уахътэ икӏыгъ, илъэс заулэкӏэ узэкӏэӏэбэжьмэ. Ку «опель» ыцӏэу сиӏагъ, илъэситф-хыкӏэ узэкӏэбэжьымэ. Лъэшэу сигъэгупсэфэщтыгъэ, сыгу рихьыщтыгъэ. Джы къызнэсыгъэм сыкӏэрысышъоу, сэфышъу арау сыгу факӏорэп. Сыкъыращэкӏымэ нахь сшӏоигъу.

Анахьоу сызэрыгушхорэр <hesitation> адыгабзэкӏэ фильмэу къыдагъэкӏыгъэм сызэрэхэлэжьагъэр ары. Роль шъхьаӏэр ащ щысӏыгъыгъ. Апэрэеу сыхэлэжьэнэу хъугъагъэ. А фильмэу зыгугъу сшӏырэр къызыдэкӏыгъэр минитӏурэ тӏокӏырэ зырэ илъэсыр ары сыхэмыукъомэ.

Пчэдыжь къэс сэ зарядкэ сэшӏы. Ащ кӏуачӏэ къыситу сыхэплъэ сэ. Ащ ыуж <hesitation> псы чъыӏэ ыкӏи псы стыр зэблэсхъузэ зырэсэгъэпскӏы, шхыныгъо тэрэзхэр сэшхы. Арэу сэӏо къарыур къысэзытырэр.

Анахьоу гушӏогъошхо чӏыпӏэ сызщитыгъэ уахътэхэр тӏу: сисабыйхэр дунаим къызтехъохэр ары. А уахътэр зыми хэмыгъэкӏокӏэнэу гушӏогъошху, гуфэбэныгъошху.

Непэ дунаер фэбэшхо , жъоркъ, жьы къэпщэшъурэп, сыда пӏомэ, гъэмафэм икукуу маз, бэдзэогъу.

Ӏэкӏыб хэгъэгу бзэкӏэ гъэсэныгъэ зэзгъэгъотынэу непэрэ мафэкӏэ <hesitation> ушъхьагъ сиӏэп. Арау ар ӏамалышӏу, зыгу къихьэрэм ащ фэдэ ӏамал щыӏэмэ ыгъэфедэныр.

Тынчыгъор сэзгъэгъотырэр къушъхьэхэр ары. Синыбжь хэкӏуатэ хъу къэс ащ сыкӏонэу сыфаеу сэхъу нахьыбэрэ. Рэхьатэу, къэкӏхэрэм уахэтэу, плъэгъурэм унэ ыгъэгушӏоу - джа фэдэ чӏыпӏэхэм сагъэтынчы, сагъэрэхьаты.

<noise> Сыгукӏэ анахьэу сызфэщагъэр тхылъ еджэныр ары. Фильм гъэшӏэгъонэу, гъэсэпэтхыдэхэр зыхэпхышъунэу, уеплъыныр ары. Ыкӏи си сэнэхьат телъытагъэу, гъэшӏэгъон горхэ къэсыгупшысэнэу. Ахэр тхыбзэм ислъхьанэу. Си шӏэныгъэхэм ахэзгъэхъоныр ары сикӏасэр сшӏэныр.

Ӏэкӏыб хэгъэгъу щыщ цӏыфым си хэгъэгу зыфэдэр къыфэсӏотэнэу сыфаемэ, апэу къызщезгъэжьэщтыр тыгъэр къызэрэтфепсы зэпытэр ары. Ти чӏыпӏэхэр зэрэдахэхэр ары, къушъхьэхэмкӏэ, псыкъефэхыхэмкӏэ, гъочъэфхэмкӏэ ыкӏи нэмыкӏхэр. Ти культурэр зэрэ баер. Ти цӏыфхэр зэрэгубзыгъэхэр къыфэсӏотэщтых. Ти шхыныгъохэр зэрэӏэшӏухэр, псауныгъэмкӏэ зэрэфедэхэр. Ары къыфэсӏотэщтэр. <noise>

Адыгабзэр сэ сянэрэ сятэрэ къысӏуалъхьагъ. Дунаим сыкъыстехъуагъым щегъажагъо ситхьакӏумэ итыр адыгабзэр ары, синыдэлъфыбзэр ары. Ори озгъэшӏэщт, сыда пӏомэ сэ адыгабзэкӏэ сыкӏэлэегъадж. Къэблагъ.

Искусствэм гъэхъагъэ иӀэу хъу къэсми цӀыфми ищыӀэныгъэ, идунэееплъыкӀэ нахь дахэ хъущт, нахь баи хъущт. Искусствэр ары цӀыфы тызышӀырэр, тызгъэгупшысэрэр, дунаеу тызытетым иӀэшӀугъэрэ идэхагъэрэ зыхэтэзгъашӀэрэр. Арышъыры, искусствэм хахъо иӀэ хъу къэсми ары тэ тызгъэпсэурэр <noise>

<noise> Си щыӏэныгъэкӏэ щысэ зытесхыгъэ цӏыфоу слъытэрэр сикӏэлэегъаджэу французэбзэ сэгъэшӏагъэр ары. Ары дунаер зыфэдэр сэзгъэлъэгъушъугъэр гущыӏэхэмкӏэ. Ары зихьатырыр си непэрэ щыӏакӏэр. <noise>